کمپیوټر له څو مهمو برخو جوړ سوی ده څې د مرکزې پروسس کولو واحد یې یا سي پي یو ده ، همداراز موقتي حافظه یې د رم په نامه ده د معلوماتو د ذخیره کولو د پاره یې اچ ډي دي او د اېنپوټ او اوتپوټ وسایل <hesitation> لکه کیبورډ همارنګه مانیټوراستفاده کیږي.